<hesitation> Karazagna kapila hita agnatin'ny lakozia ndraiky, misy izy eo kara ataonle kapila le efa spesialy fagnanaovana vary fô, misy ndraiky izy kara bôly nefa kara kapila, igny ndraiky fagnanaovana kabaka, aveke misy le sotasy regny igny kôfa ôhatra hoe migiaka dite na migiaka kafe igny toujours ambela ambaninle tasin'ny kafe na dite igny, aveo misy koa le karazanle helihely igny fagnanaovana desera.